Iay da fombanay amignagny minsiny e mirongo io sady da misy karazany izy io, lefa andro fety, lefa andro doboky, lefa hamozy bonane, samy hafa aby gn' agnarany io, gne poziny da iaho sh matetiky isaky e alahady, isaky alahady iaho da laha mahavita gne zokiko igny, a aty eky ro rongoso fa misasagintry lotry da avy izy.